घडि एक मसिन हे जौनकि हमके समय बतैना काम करता । घडि खास करके दुइ मेलके रहता जेहमे एक एनलग घडि हे, दुसरा डिजिटल घडि हे । एनलक घडिमे जेहमे कि सेकेन्डके सुइ, मिनेटके सुइ आउर घण्टाके सुइ रेहता । जबकि डिजिटल घडिमे सेकेन्ड, मिनेट आउ घण्टाके सुइ नाइ रेहता यहमे अंककेल दिखैता । दुनु घडिन काम यि हे कि हमके ठिक ठिक समय बताइल करना हे ।